उन्नीस सौ तेईस के विधानसभा म तुर्की ल गणराज्य घोषित कर देहीन। लेकिन शहर औपचारिक रूप स इस्तानबुल होगईस। तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश हवे जहा धर्म अउ सरकार के बीच अलगाव हवे।